Balki bir nechta hafta ta’til olardiz. Axir bu sog’ligingiz uchun umuman zararli deb hisoblayman. Bu bilan yaxshi ish eff- effektiga erisha olmaymiz. Siz albatta dam olishingiz kerak. O’ylab ko’ring bu haqida.